Letra prodhohet nga druni. Mas pari druni prehet edhe përpunohet për me ja nxerr fibrat. Këto fibra mandej përzihen me ujë edhe krijohet ni masë e langshme. Masa shtypet edhe shtrohet në fleta t'holla. Këto fleta mandej thahen edhe forcohen për me formu letrën.